Leɗte kam nantaa nawo ɗum, gantan kanje ɗe ngalaa yonki, ɗe ngalaa emozioos, ɗe ngalaa emozioos e ɗe ɗum himɓe, gantan non ɗe nantaa nawo.